Arganik ozoq ovqatlar asosan kimyoviy va o'g'itlar ishlatilmagan holda yani tabiiy holda yetishtiriladi. Naorganik ovqatlar esa asosan ananaviy usullarda yani kimyoviy o'g'itlar ishlatilgan holda yetishtiriladi.